A Danemarka agny e, ny raha tena fohanindreo zany e da sandwich izao. Sandwich io da tsy ino fa mofo asia sesiky hena, fia, da legioma.